Bopp laa xam, suma kër, walla ma tukki <noise> li maa wax daal <noise> benn danaa tëdd wante bu ma tëddee <noise> en tant que nelawuma <noise> maa ngi bàyyi xel ci kër bi, lépp lu yëngu war naa xam lan la. <noise> Waaw tam waaw kam nga nit ku nekk <hesitation> ak ni la yàlla mayee, am na ñoo xam ne am nañ nelaw, am na ñoo xam ne amuñ nelaw, <noise> waaye man danaa yeewu <noise> two, danaa yeewu three lii daal danaa ko yeewu, two danaa ko yeewu, three danaa ko yeewu, four, four nag fu muy jot, <noise> dem naa julli, <noise> naa ko nelaw <noise> fukki waxtu daal danaa ko nelaw. Te bu ma tëddee tamit en tant que nelawuma lépp lu yëngu nag war naa xam lan la. <noise>